Raha tegna mahavariagna anahy zagny ilay fahaizanao misafidy ilay fagnomezana tegna meva. Za ty mba mahay misafidy fa ny fahaizanao zagny tegna mahavariagna anahy hoe amin'ny fomba karakory zagny no ahaizanao ananjy. Mba azonao ampizarana aminahy ve hoe karakory ilay raha fa tegna mahavariagna anahy mihitsy?